أنا منزل أحلامي يكون كبير- يكون كبير ياسر وفيه بزاف الزداج وفيهال- فيه البيسين وفيه وفيه- وفيه يعني الحديقة وفيه فيه- فيه ليزيطاج وفيه شحال يكون واسع جدا